Golle gaɗoowo kan e dawol. Oo ɓuranikan. Wakkati fuu tawee miɗe dawa. Ɗun ɓeydanan kan anndal kasen. E peeral hakkille, e yirwude. Ɗun kaa, dawol kaa, hono muuɗun walaa. Kaa, ana heewi tampere, so ngoonga. <hesitation> So wanaa ɗun, mi yiyaayi hen torla ka goɗɗo banngal dawol ka.